Taw-taw do nangira kuje nyamugo majum be sange je sanyi do. Do sanya be kosde majum ngam nanga dabbaji duddum kanjum bo joda ha nder mai. Taw-taw do sanya sange nder wakkati sedda, to dum sanyi bo dum joda ha nder mai.